Garira kankaan énukuréén yaan umiré bulaam bola bu nafa nafa do burooŋ bara go garira marok do inja aŋar miin ajing fatiya do inja aŋa nawalo galaam gagu gara garira, garira gagu nak guŋa gujing guwalo, guŋaar éni gujaméén béjook waaf do galaam gara go nak guŋa gujook waaf wawu do galaam gagu gakiliya do inja aŋoot, do inja aŋar nakaan yaŋool miin aŋoot do. Hani fang ajoow bébaaj guléhool do galaam gagu éni akaan ma jiyang yayu inja afaak do inja abaaj guléhol. Yo niñoñoow yo ñamémééŋ. Garira gaan iñowé ma do niyang go do gubajé gulé go do ma galaam gagu ma ulaam wawu yo niñoow yo injé bajahé gamaat yo écimé wawé niju mé iloob do mara garira. Garira yahool énafa nafa do burooŋ bola.